Nu nu kuniyó ja esté keéyo, kuni ja este nun nteyu kuniyo keyo te va'aga xa'an chi in ɨó va'aga ku keéyo te cosa ɨó vina tua makuga keéyo chi vai a vece vai kue'e vai jin te tuú tu tu ɨó va'a ja keyo te va'aga ja keyo jin xa'an taka kɨtɨ maáyo ja ɨó ñuyo ya'a.